Fomba fiaignana pinguin ndraika dia fanagnany miaro ananjy amin'ny hasiaka maro samihafa dia ny fanagnany volovolo matanjaka, izy koa zany efa karazana misy hoe anti corps ataon'Andriamanitra aminanjy zany mipetaka amin'ny vatagny an ahatantesany ny herin'ny hasiaka zegny mihatra aminazy zany na rirignina io na lohataona